लिघ्त् बुल्ब् एब चुर्रेन्त् बल्ब, एलेच्त्रिचित्य् जन्ग् रन् जये। लिघ्त् बुल्ब् ओ है मन्से फिलमेन्त् आये, जि लिघ्त् प्रोदुचे कलम जे ब्ल खरेन बिनि गजर् जन्ग् फ्लोव् जये, बिअ मन्से हेअत् गेनेरते कलम जयेको जन्ग् लिघ्त् निन जयेनु न जये। फिलमेन्त् जे को है जे जन्ग् है खरेन पसनने हेअत् जनने लिघ्त् ग्लोव् जये, बिअ गेनेरल्ल्य् मेतल् जन्ग् बन न जये, चोम्मोन्ल्य् क्नोव्न् अस् तुन्ग्स्तेन्, बिअ तुन्ग्स्तेन् फिलमेन्त न लिघ्त् बुल्ब् नि मन्से मैन् चोम्पोनेन्त् जये, एमित् कलम लिघ्त् ओ है एब प्रोदुचे कलम बिअ लिघ्त् त्सेको जन्गे मेगोन् जन्ग् सेन्से कलम न नुन है यो। म्पैने बुल्ब् नि सिन्ग ओ है मन्से इनेर्त् गस् एब नोन्-अच्तिवे गस् ओ है जन्ग् इन्गो नै जये, सेहते बिअ ओउत्सिदे नि ओक्स्य्गेन् जन्ग् मिलय ल से बे फ्रुअ, करेन बेको ग्लस्स् जन्ग् चोवेर् कलम न नै, सुर्रोउन्दिन्ग् ओ है मन्से इनेर्त् गस् लोग नै जये, तस् बिने फुन्च्तिओनल्।